A inae a'a pagua free time aga lau amagai lauegekae tsi lainu efua lauegekae famili la'servein'ii efua aga la free time puo lau lagu la'relax laisa e'ai gae mops amagai kekatsi puo lai akatsi koa aga lai akatsi. Free time lafia lapealai lalao gamo pagua alogai katsi emia puo lalao gae bomb tsitsi katsini emia puo gae lalao gae bomb o quenni elao koa aga queeni laopua. Gae lagu i lagu elao brothers isai kekoko mix a pia ao kepeniau koa mo pia agao lainu efua aga lau lamai <hesitation> laopua elao time koa ao lafia time koa ao lauga emai elao atsiafa ekpuga aga lau gae lagu tsitsi lapaopuania tsitsi lucky eomaisau aga tsitsi auni oiso lafia efua aga fresh meat auni oiso lafia efua aga lau lakailai aga lau ea lamai, lamai ea aga lamai ea aga tsitsi lagakuga laitsi eaguau tsitsi eagu lau lalao gamo makai egai goi lafia efua lamai aga goi gaina efua tsitsi elao ke maggie ao a'afa noodles ao a'afa efua tsitsi elao alogai o'o safa agakuga o'o tsitsi fou a'ania lai agu gaina pinauga a free time alogai aga lau gaina efua lapealai lalao efua aniani efua aga Lapealai lalao agapuge safa kinagai puo lalao agapugeai laufele fagau ekekea efua gae o'oae fou apa a'story efua lamue lamai ea lakakipo lafeu lalagai efua afagamo aga ke lauegekae mau laikua ke lunch wmo atsiafa lunch ao lafia efua lalao ketsi ao la'afa lamai juice ao la'afa efua lamai lunch e'elegamo ao lafia efua lau lapealai lalao efua agoainagai ke katsi afuga same afugamo ke lalao la katsai efua lamai aga egapigapi aga lapealai lalao keagai gae apa aopua volleyball wlao puo lapealai lalao agoainagai volleyball aopua agoainagai volleyball aopua efua aga ke lapealai lalao field ai gae touch laopua rugby keopua afuga gae rugby touch laopua efua lapealai lamai lau lague aopua efua egapigapi lapealai lamai paguai team mates fou apa a'story opua aopua fouga aifania sports gaina aopua foui aifanii agua elao gapi epaumina aga lamai ea efua laufele efua tsi ao eaguau tsi ao lainu rice agao lania efua aga lau mo fou agu a'story laolao efua aga lai imoi keagaukae aga lai egapi aga lai gamo lai amai section'ai gae bomb mamai apa'a puo lai mops kemai o'oae amai papie kemai aga lai gae agu bomb aopua akatsi apa'au funny akapa alomai ea'q a'story ke lai ague bomb aopua ague aopua isamai aloi aga akelu akewini keoma keagaga ke lai ague bomb aopua ke lutsi keoma kelao gae lai ague bomb aopua lai safa alawini aoma alomai emafu aniniani kai lai emai bomb free time puo lai ala'agalao e'ai ague aopua bomb aopua lai ague. Emai elao bomb aopua awini loose ao a'afa ala'a lai ague alomai egama lai ague aopua ke imoi katsi maga auni emai koa agu bomb katsi'i aopua lai free time gamo lai agu aopua, aopua alao agapugeai aufele eoma ke alao agapugeai aga mo agapuge safa fei kekea felo alogaina puo lai akakipo aga lai aufele auegekae alao aufele lai agu efua apealai amai gamo lau free time lau keagai lapalai efua lamai ea lamai e'ai agamo lagu la'story lau akafau aunimai agu a'story famili fou apa'au a'a imoi lapaopuanini amu maoai lakapa'afeainii lau efua gapigapi pauma apealai amai keagai apa mo lau akafau aunimai alao Free time puo apealai alao gae magai apa apa'aisoge ke amue amai egapi six ekapuga aga lai amje amai e'ai a'story alao a'story laolao a'story laolao a'story laolao mo elao egapigapi lamai lalao ea laka lafeu. Ina free time gamo laifania ke lai amai alao emai iatsi alo lagapuka laikia aga lau lake afu lamuga iatsi alo uguga afu ekupu lagapuka egaina lau eu block gaina elao lai la afu lagapukaelao lai